kina wani̱ be̱e̱to̱ke̱l bi̱li̱ng atti̱n ki̱na, ki̱na mṵ so̱ ni̱bi̱ mmṵṵ ki̱na na tṵṵm ne di̱re̱ di̱ fiidi, na mṵ na ki̱na di̱ nyangkale̱ le̱ mo̱ daam daa de̱ nyo̱ nṵba maa nang we̱l talko̱o̱lo̱, mṵṵ lo̱o̱ sho dak shi̱ diin ne she kam kwe̱e̱ne̱ mandi̱ tṵṵ li̱i̱ke̱l she̱ nyangkale̱l she̱ daam daa fiye santin kuntin maati̱n naki̱n ne̱ she̱, di̱ye̱n na mṵ ki̱na di̱ kar tṵṵ li̱mbi̱r tṵṵ yang be̱e̱to̱ daam ne̱ le̱bdi̱r i̱ mṵ di̱kan faa na di̱ye̱n mi̱ mlam mṵṵ lo̱o̱ di̱, mu di̱ yang ne̱ mo̱ koma yaa mṵ yang te̱bṵn shol naki̱n ne̱ mo̱ mṵ yang sabbṵlle̱ mo̱ di̱shi̱n be̱ mṵ yang kunkel mṵṵ dṵkṵm mṵṵ mṵ lamshi̱ e̱, ka na shol te̱e̱ mṵ lamshi mu̱ fatta kam wṵ di̱ mṵ di̱ yang yaa yang te̱mshi̱ na ki̱na mu sawe̱ bṵti̱ be̱ mṵ fatta lo̱o̱ wṵ na dangme̱ te̱e̱ lam dakṵm she̱ di̱ mṵ di̱ yang yaa mṵ yang te̱bṵke̱l sṵṵ dangme o̱, be̱ mṵ fatta kam lo̱o̱ wṵ mṵ yo̱o̱ na di̱ye̱n ka wṵndi̱re̱ mṵ lamshi̱ mṵ yang nangshi̱ di̱ na ma mṵ di̱ ki̱na di̱ madi wṵro̱ yang kokel mo̱, to̱ sho na fang bṵnṵm wo̱ro̱ na mi̱ nnang di be̱ mi̱ daka̱m yanko̱ ki̱na wani be̱e̱ti̱ ke̱le̱ bi̱li̱ng na daam ne lebdir. Mṵ nko ki̱na yang be̱e̱to̱ ke̱l mo̱ wṵndi̱re̱ a kam lo̱o̱ wṵ be̱e̱ bibingnung be̱e̱bi̱, mṵ nkuwo ki̱na yang yi̱karke̱l mu be̱e̱toi̱l mo yang yang <hesitation> a fii kiyekin ya kiyewe <hesitation> yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱ fati̱n naki̱n na battile yaa me̱cce̱ di̱shi̱n, nkina be̱e̱to̱ de̱, ki̱na ka na mbo̱o̱re̱ mṵ yang shoshi di̱, di̱ye̱n na mṵ na ki̱na di̱, mṵ yang a shokel bo̱o̱re̱l mo̱ na ni̱bi̱ nti̱i̱ di̱ yang ye̱shi so̱ to̱ nko̱ mbo̱o̱re̱l we̱, to̱ mmaa nyi̱ne kṵ keye̱de̱ bo̱o̱re̱ ko̱ nwo̱l fang sṵle̱ ai ki̱na mmaa naki̱n a bo̱o̱re̱ ko̱ yikar fanshi ko̱nṵng kṵn ko shine̱ she̱ ko sherti̱n na naal she̱, ko̱ro̱ kṵ koshi ko̱ bibing shi she̱ nnakin ne̱ ki̱na nan ke̱e̱bi̱ ki̱na di̱ mandol maake̱le̱ tṵro̱ mṵ nko ki̱na dikan yi̱kar nin mṵ di̱kan faa loo. mṵ di̱kan faa wṵndi̱re̱ mṵ mfaa be̱e̱bi̱, mu di̱ mfaa bo̱o̱re mṵ di̱kan sho ka na dangme̱ te̱e̱ mṵ lam dakṵmshi̱ di̱ na sule̱l mo̱ yaa mṵ yang te̱mshi be̱e̱ mṵ yang dakṵmshi mṵ nyoti̱n li̱mal mo̱ fi̱i̱ daam wu̱ mo̱ lam daam e̱ mṵ yang te̱mshi̱ be̱e̱ mṵ yang daam ne̱ kayak kayak mangke̱ na ke̱e̱shi̱ tṵṵ yang hi̱ke̱l mo̱ kuntin naal mo̱ yamba mṵ we̱ nyo̱ ke̱l yoo te̱ti̱me nyake̱l mo̱ naki̱n ne sṵle̱ na mṵ na sṵle̱ di̱ mṵ yang te̱mke̱ le̱ she̱l kwiikin ne̱ mo̱ ka di̱ wu̱ nyine̱ di̱ ka mfang naa rab a mfang naa binnaar ka di wṵ feerkin di̱mbi̱l a yamba di̱ka di̱mbi̱l le̱ mwi̱ye̱ di̱ kar ka tṵṵ kina maashi e̱ mṵ yang mwi̱ te̱mshi̱ atti̱n muna ki̱nashe̱ to̱ nyi̱ we̱ nyo̱ke̱l mṵbṵ na ki̱na maake̱l kar tṵṵ shi mbi̱li̱ng de̱ maashi e̱ nan ke̱e̱bi̱ ki̱na she̱ di̱ yang mwi̱ maashi o̱, ma mmwi̱i̱ di̱ye̱n ki̱na di̱shi̱ yaa me̱cce̱l te̱ti̱me shi̱b- shi̱b <noise> a nte̱ti̱me̱ na mṵ we na ki̱na di nye̱r kṵne̱ nyang kale̱l mo̱ daam daa de̱ ma mṵ di̱ ke̱e̱shi̱ li̱r ka nte̱e̱ mṵ lamshi kan te̱e̱ mṵ lam maashe̱ di, a ko̱dṵ din yaa mṵ yang maake̱l sṵṵ tṵṵ attin kina nwe̱ na di̱ye̱n mṵ we̱ na tṵṵ mṵ lam maashi e̱ kina mangke̱ di̱ mṵ di̱ mudin faa bo̱o̱ro̱ ruktuke mṵ di̱ nfaa bo̱o̱ro̱ le̱bdi̱r atti̱n mṵ mwi̱bṵ ko tṵṵ mṵ lam mashi e̱, nṵba maa dang so̱ bṵna̱m mangke reb di̱re̱, ko̱ ki̱di̱ng ko̱ daa, mi̱ so̱ bunum wami̱ re̱b di̱re̱ kana diyen mṵ daam bo̱o̱ro̱ bṵti̱ maake̱l mo̱ mṵ mandi̱ ki̱na mṵ yaa lo̱o̱ yin di̱ mṵ liye̱-liye̱ mṵ nko kina wani be̱e̱to̱ke̱ le̱ daam ne̱ le̱bdir mṵ mfaa ki̱na mṵ de bwe̱l o̱ mṵ yaata lo̱o̱ yin yaa di̱ mbo̱lo̱ we̱ di̱ sa bṵti̱ mṵ ma dur bṵlle̱ mo̱ mṵ nyo̱ fim ne̱ mo di̱ daa mo̱ maa tṵṵ kwange mṵ we̱ nyo̱shi le̱bdi̱r re̱ mo̱ di̱ ndaa. Na di̱ye̱n ma mṵ di̱ ki̱na ni̱bi̱ di̱ nki̱ye̱we̱ ka ncangke̱l le̱ te̱e̱ ka ncangkal le̱ te̱e̱ so̱ kṵ nyangki̱ di̱ ma mṵ di̱ ki̱na nangkum e̱ di̱, mṵ yang nyangki̱ shi̱ na te̱e̱ mṵ nko kubine di̱ ntan daam ne̱ le̱bdi̱r mangke̱ na di̱ye̱n mṵ na ki̱na wo̱ro̱ mṵ di̱ nyangki̱ sang kal wo̱ro̱ di̱ dang ko̱dṵ dang e̱, mi̱bi̱ nyangki̱ke̱l sangkal fangkiye de̱ke̱l kṵṵ lo̱o̱ kṵṵ lo̱o̱ yaa di̱ mulati sangkal di̱ nye ku̱ne̱ na dṵro̱ nyanki e̱ di̱, di̱ shurung duro nyanki̱ bṵ e̱ di̱ ni̱bi̱ bo̱we̱ be̱ matta fo̱o̱re̱ mṵ di̱n ko kṵbine di̱ mbe̱e̱to̱ bṵti̱, atti̱n ki̱na mangke̱ ashe kina wani̱ be̱e̱to̱ke̱l daam ne̱ le̱bdi̱r ki̱na wani̱ be̱e̱to̱ke̱l bi̱li̱ng mṵ nko mṵ na ki̱nal mo̱ mṵ di̱ nyangki sangkal le̱ mo mṵ di̱ nyangki̱ ka di̱ye̱n ndi̱-lo̱o̱ a lo̱o̱kṵm ni̱bi̱ so̱ wo̱lmo̱ mu te̱mo̱n kernke wol mo mu temon te̱e̱ di̱ namu na kinal mo̱ di̱ mo̱ nte̱m sṵṵ tṵṵ di̱ le̱bdi̱r re̱ mo̱ di̱ ndaa we̱l nṵbṵ nyi̱ye̱n te̱mshi e̱ shii ma di̱ daa mṵ dikan mfaa daam ne̱ le̱bdi̱r di̱ mbe̱e̱ti̱nṵ mo̱ bi̱li̱ng yi̱rumbul mo̱ yang nyo̱ li̱ma ka di̱ye̱n mṵ sṵle̱ ki̱na di̱ mṵ yang faa ni̱bi̱ nai̱ a nyine̱l mo̱, nṵbṵ yang bi̱yo̱ko̱ de̱e̱m nyi mṵdi̱ nye dooshi̱ wṵko̱ mbi̱yo̱ deem nyi̱ ki̱na mṵ nde mṵn teem mun nyi̱ye̱ na fanshi̱, te̱myi̱m shir nyi̱ mi̱ na bunṵm ne̱ tṵko̱ na mu de̱ mṵ nyi̱ye̱ mṵ mmaa shi̱nṵm di̱ yang nyoke̱l li̱ma limda Le̱bdi̱r she̱ yang daam ki̱na ki̱na mangke̱ nang ki̱na, ki̱na, di̱shi tṵṵ be̱e̱to̱ke̱ le̱ nyo̱ke̱l li̱ma swi̱-swi̱ a kam ne̱ te̱tṵme̱, na mṵ na ki̱na di̱ kedi̱ di̱ nkwandi̱ a yaa me̱cce̱ mo̱ mṵ yang fa te̱be̱me̱ ti̱m ti̱m na nye̱ kwan ne mo̱, na di̱yen mṵ na bunum di ma mṵ di̱ kwan mu yang yaa me̱cce̱ bunang bunang atti̱n mwe̱ taadi̱ shon mṵ ntongla naalmo̱ di̱ nco̱rung she̱l fayyel di̱re̱ di̱ mamu di̱ ki̱na mṵ yang nyangki̱ shi na te̱e̱ di̱ye̱n mṵna ki̱na di̱ ka na mṵ nco̱rṵng shel di̱re ka mṵ lamo̱n toddi di̱ ki̱na wo̱ro̱ ya yang kwi̱ ke̱l mo̱, di̱ye̱n ka mbwe̱lmo nlamo ke̱e̱di̱ mṵ nyoshi so kun kewo bwe̱l dṵro̱ ko̱ na sṵle̱ o̱ kṵ yang mwi̱i̱ o̱ ki̱na yaa yang maa naki̱n mṵ nkuwo kina di̱ nyaa ya di̱ nkwi̱ we̱ bwe̱l fang sṵle̱ mṵ fang bṵnṵm ni̱bi̱ yaa di̱ nbo̱n mṵ nkuwo ki̱na mbe̱e̱to̱ daam ne̱ le̱bdi̱r na doro̱ we̱re mṵ wo̱lmo̱ di̱ mbe̱e̱ti̱nṵ mo̱ kubine, ye̱rkṵne̱ kina di̱shi̱ yin ne̱ daam ne̱ te̱ti̱me̱ na mṵ na kina di̱ mṵ di̱ kan kwandi̱ yi̱m ne̱ te̱ti̱me̱ mangle̱ na tṵṵ do̱ro̱ yang kokel mo̱ na kati̱ki̱n mandi̱ dṵro̱ yan kokel mo̱ so̱ mṵ di̱ we̱ tin mu sherta kabal me̱ ni̱bi̱ yang to̱o̱ ke̱l mo̱ yang sṵngke̱l, dṵro̱ ti̱ng mṵ koshi bṵlbṵ be̱ sṵng a kabal di̱shi̱ be̱ yang sṵngkin atti̱n mṵ na sṵle̱, su̱le̱ wani̱ be̱e̱to̱ke̱l dṵwe̱ na di̱re̱ kina Di̱shi̱ tṵṵ bi̱i̱toke̱l daam ne le̱bdi̱r na li̱ma a kan ne̱ yim ne̱ te̱ti̱me̱ na mṵ na kina di̱ daam ne tetume din mbwang nṵm li̱mli̱m ma mṵ tṵṵr me̱rṵm akam a nungel mo̱ ki̱na di̱shi̱ yang turkel mo̱ me̱rṵm ne̱, ka ntee kono̱ de̱ ki̱na yang shiddi ke̱l sṵṵ bwe̱ndṵ ro̱ ma mṵ faa ke̱e̱shi̱ li̱r mṵ yang nyo̱ li̱mdal mo̱ na nṵbṵ ne̱m- ne̱m na mṵ kadime di̱ yang nyo̱ li̱ma atti̱n mu we̱ na kina, kina we̱ yi̱karke̱l mo̱ mwe̱ ya ake̱l me̱cce̱ kwangshi̱n